Pues kawatuna ka uxi ii, ka uxi, ka uxi in xakua te ndikuwi'ini ka uni, o ka kü dene danga te ñadi kudu wana ka ko kinu ku kadanu ki dakuenu o kiñnu ki ke'en du yuku ku ko ki nki yiina kiina yuku nduku oratu dunga te nixaa ora wana mulinu naxana nakadawawane xakadinu na, yuu tiü ñu <hesitation> nadi ndaxidinu xa kanaxa nikuera, ka uxi ka uxi ñi da ndokona ñko ora ñu xa ndokona inina ka u'ü, wity ni kuora, ka u'ü dene.